आमगेर सगळ्यान पहली गाडी स्कूटर हाडिली जितून बसून हांव अखो। गांव भोलों हो स्कूटर आमचेकडे आजपर्यंत आसां आना उजार करता।